Lafa ahanao anizay pisy akanjo zay moa zany dafa manan ny fataony, gnanolo sasany moa zao da tonga da trano raiky dafa ao ny mpisy akanjony sy ny moba azy abiaby, fa gna ny sasany koa mana armoir i mana etagera i mpisy amaba azy zao.